<hesitation> ko burani kan kaa, ƴeewde min kaa filmu ɓurani kan. Sabii filmuuji ɗii, so miɗe ƴeewa ɗi mi ɗaanotaako. So miɗe ƴeewa ɗi, ɗun ɓeydoto weltinde kan faa ɗo haaɗtata. <hesitation> so a wii a janngoowo liiburu nee saatuuji ana waɗa sabaabu so ŋoŋaa. Kaa saatuuji ana waɗi dabere. <hesitation> hono widoo kaa walaa.